أفضل الذهاب في رحلة مع شريكة حياتي ده لأن أنا روحت رحلات كتير <noise> مع أصدقائي إنما مروحتش رحلات مع شريكة حياتي فا ممكن نروح رحلة طويلة في مكان بعيد نقضي رحلة كويسة.